Ireto avy ny fitaovana fototra hita amin'ny fiara: ny vatany, ny seza ao anatiny, ny familiana, ny hisatra, ny fitaratra, ny kodiarana ary ny môtera.